कोई चीज ना खाति कसनी हुआ जड़ पेंचकस रो उपयोग करा है। पेंचकस रो उपयोग घर में और बिजली रा खंभा में हुआ है। कस्बा ना आप समझता होला कि झाकी चीज ढीली हुआ नी बिना खाती करो हुआ तो बा उपयोग करा है। मिनक यात्री चीज ना खाती करो चावा उत्ति बा चीज खाति हो जावा है और पेंचकस का माध्यम हो ही लाईट रा ता ज्यादा कस्या करा है।